La kú xen e guíína re fáá’ra jö, jná guiina kö <noise> xá táá’ e guiina giⱥⱥ óora o jñǿǿ óora ba ‘nɇɇ’ guíiná jötu jñá ba e re lɇ e re guíína jötö jia’ re lí juó’ e tán óora la’ re guíína.